Pano soler inko náfánir báam káaţ kuraŋ kay mëënţíj bá kápano kay anáfánir. Mëënká kuraŋ iyo, ma mëënkáaţ kuraŋ yoko náfánir ţí <hesitation> ufíiţaran ţí bíwín nji. Kon pëëmpano iţíji, mëënkáan kápano <hesitation> uloŋ kaţíj ufërigo këëleempená wël du fërigo. Mëënka kápano, fërigo kaleemp dí wul <hesitation> ţí bíwín nji. Mëëñana ngëlamp, mëënká ulamp pano káanţíj wul, porëtabël pëësarësan ţul, ací náfá bañaan bëliyëng ţí bíwín nji.